haiwan yo paleca bahaya gena ge manjanga, manjanga angena se ena yo loya ge ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo yake foloi anggena ge bilolo, bilolo angena ena tagi ge yake bahaya, ena so hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge ena yo tagi aku rewa ma.